D̀ɔ̀ɔ̀ tìyèe lɛɛ̀ mìŋ naŋ kɔ̀ B̀ɔ̀mb̀ɔ̀ hììŋ ɓaawaa, ko vàa wii, anyùùŋ kuwa juumuaŋ, à kuwa e saa, o o mìŋ naŋ jìkà miàŋ bi, mìŋ naiŋ nɔŋ jè mìŋ naŋ ɓèmè juumuaŋ, mìŋ hìɛ̀ŋ mìŋ hìɛ̀ŋ e e e e bìɛ̀ guùŋ e juumuaŋ mìŋ naiŋ hìɛ̀ŋ ko gboo mio ko ɓɔ̀mɓɔ̀ hììŋ ɓaawaa, anyùùŋ nyaŋ kui, àŋ kuwa manɛ̀ŋje kpuukpùù wèè jèe.